gott kvöld eftir að stjórnmálakonur stigu fram í

í gær og lýstu áreitni sem þær hafa orðið fyrir er óhætt að segja að umræðan hafi sprungið út við ætlum að ræða við þingmenn á eftir en byrjum á vinnumarkaðinum því þar er áreitni útbreidd og alvarlegt vandamál við vorum að fá nýjar tölur frá Gallup en samkvæmt þeim hefur fjórðungur fólks á vinnumarkaði upplifað kynferðislega áreitni þar af fjörutíu og fimm prósent kvenna en fimmtán prósent karla ef aðeins er miðað við síðustu tólf mánuði hjá þeim sem eru á vinnumarkaði þá kemur í ljós að átta prósent kvenna og þrjú prósent karla hafa orðið fyrir áreitni

hún er komin til mín Maríanna Traustadóttir sérfræðingur í jafnréttismálum hjá a s í velkomin takk fyrir þessar tölur fjörutíu og fimm prósent kvenna sem segjast einhvern tímann hafa upplifað áreitni í starfi kemur þetta þér á óvart alls ekki þessar tölur koma mér alls ekki á óvart af því að kannanir sem hafa verið gerðar hér á landi það er búið að gera nokkrar kannanir sýna jafnvel hærri tölur við skoðuðum fólk í þjónustugeirum þjónustugeirum yfir fjörutíu prósent

kynferðislegri áreitni samkvæmt þessum tölum líka kemur í ljós að þetta er mest í yngsta aldurshópnum átján til tuttugu og fjögurra ára þar segjast fimmtíu og fimm prósent kvenna kynferðislega áreitni í starfi já þetta endurspeglar það sama og kom fram í

þetta er spurning um vald unga fólkið verður fyrir áreiti og þetta er allt spurning um

frá ykkur yfirlýsingu í morgun í kjölfar þessarar umræðu rjúfum þögnina var var yfirskriftin þið segið

að það sé ábyrgð atvinnurekenda að fyrirbyggja og stöðva þessa þessa hegðun þið kallið líka eftir því við atvinnurekendur og stjórnvöld

axli ábyrgð og aðgerðir til að útrýma kynferðislegri áreitni hvaða aðgerðir eru í rauninni í boði til að er til reglugerð ágætis reglugerð sem var samþykkt í nóvember tvö þúsund og fimmtán

í henni er ábyrgð atvinnurekenda mikil að gera aðgerðaráætlanir búa til ferla til að tryggja að starfsfólk sé öruggt í vinnunni og við hjá Samtökum launafólks lítum á þetta sem ákveðið vinnuverndarmál að þú getir farið í vinnuna deginum og þurfir ekki að hafa áhyggjur af því að verða fyrir einhvers konar kynbundnu eða

kynferðislegu áreiti eða jafnvel ofbeldi á vinnustaðnum og við segjum líka í þessari ályktun að við öxlum ábyrgð við erum tilbúin í þessar aðgerðir með atvinnurekendum

að forvörnum og svo mögulegum leiðum ef eitthvað kemur upp

til þess að bregðast við en þið segið líka að það sé sjaldgæft að þolendur kynferðislegrar áreitni eða ofbeldis á vinnustað leiti til stéttarfélaga eða eftirlitsaðila eða hvað það er hefurðu einhverja skýringu á því

við höfum ekki svo mikla þekkingu á af hverju

þau leita ekki til okkar en þau sem það þau úrræði sem eru fyrir hendi fyrir þessa einstaklinga eru ekki mikil eða góð og

við horfum svolítið til Norðurlandanna þegar við við höfum ekki þær kannanir sem gerðar hafa verið þar en þar er til dæmis dönsk könnun sem ég hef kynnt mér og þar kemur í ljós að þeir aðilar sem hafa leitað réttar síns í þessum málum hvort sem að leita réttar síns

eða kynbundið áreiti niðurstaðan virðist vera að þau sjái eftir því að hafa farið þetta ferli vegna þess að þetta hefur ekki hjálpað þeim þetta hefur gert frekar illt

að endurtaka og endurlifa ferlið sjáum hvernig þetta fer hér takk fyrir komuna

skulum við rifja upp ummæli sem féllu í þættinum í gær meðal annars þar sem þingkona Framsóknar upplifði

hún skrifaði grein um notkun plastefna meðal annars í

greinin er komin á prent fundaherferð

þá fæ ég ýmis konar komment frá karlmönnum á þeirri vegferð að þeir geti hjálpað mér að forðast

nota þessi hjálpartæki þeir skuli sýna mér hvernig eigi að nota þetta ekki hættulegt

einn gekk það langt maður sem starfar í pólitík í dag að segja mér það að eftir að hann las greininni til að ná að fullnægja sér

snýr mest að mér eru kynferðislegar athugasemdir að maður sé ekki starfi sínu vaxinn maður sé ekki eins hæfileikaríkur og og staða manns gefur til kynna

maður sé ekki nógu góður í starfi hljóti að hafa sofið hjá þeim sem völdin hafa til að komast á þann stað sem maður er Andrés Ingi frá v g og Helgi Hrafn frá Pírötum velkomnir þetta sem sem þær voru að lýsa í gær og þetta sem hefur verið í umræðunni

svo ég spyrji ykkur hreint út hafið þið sé eitthvað svona gerast hafið þið upplifað

svona og ef svo er hafið þið brugðist við því á einhvern hátt sennilega ég er ekki viss um að maður

undir niðri þessi lítilsvirðandi framkoma sem er byrjunin á skalanum sem endar ég held miðað við þessar sögur sem konur hafa verið að deila með okkur núna að þetta sé miklu miklu algengara í stjórnmálum en maður áttar sig á og þá einmitt skiptir máli ef við upplifum

leggja við hlustir

að sýna ábyrgð

séu komnar í kringum sex hundruð konur sem sem tengjast stjórnmálum

í þennan hóp þessi fjöldi fjöldi frásagna er þetta eitthvað sem kom þér á óvart já ég verð að segja rétt að karlmenn verða ekki fyrir þessu í næstum því sama mæli og ég er þeirrar skoðunar að karlmenn séu óhjákvæmilega man maður eftir einstaka atriðum hér og þar en magnið

mér á óvart og hefur komið mér á óvart í dágóðan tíma hvað þetta er ofboðslega ofboðslega algengt og hvað þetta er í raun veru rótgróinn hluti af upplifun kvenna af því að starfa í stjórnmálum og bara vera konur sé eitthvað sem karlmenn eiga raunverulega erfitt með að gera sér almennilega í hugarlund og þess vegna er svo mikilvægt að þegar við ræðum þessi mál að karlmenn hlusti hlusti á konur og fari ekki í út í það að reyna einhvern veginn að ímynda sér að það sé það er ekki tilfellið og getur ekki verið tilfellið þið hittust nokkrir eftir eftir kosningar og fóruð að ræða ræða þetta mál daginn eftir eða tveim

hvað það

sú umræða áður en þetta springur út hún væntanlega kviknar ekki í einhverju tómarúmi

einhver ástæða fyrir því að þið fóruð að ræða

hún hafi kviknað út frá metoo bylgjunni þar sem við sáum bara svart á hvítu að hver einasta kona hefur upplifað kynferðislega áreitni í og þá hugsuðum við að það sama hlyti að gilda innan veggja Alþingis

niður til að ræða hvernig við til að bæta kúltúrinn eins og þið segið mest megnis í því að hlusta og reyna að læra ég held að það sé kannski fullmikil tilhneiging hjá karlmönnum að upplifa

þeir séu persónulega að gera eitthvað eða

þetta snýst rosalega mikið um menningu og hugarfar að mínu mati að að karlmenn þurfi að

axla ábyrgð á þeirri menningu sem verður til út af þessum karllægu gildum sem stjórna í þessu samfélagi það er óhjákvæmilegt held ég lýsa er einhvern veginn snýst um hugarfar og snýst

á hugarfari sem sem

sér hvort það sé eitthvað sem hægt

einhvern veginn hægt að bregðast hraðar

fyrst og fremst

viðurkenning á vandanum það hefur skort það svo er þetta feðraveldið sem þarf að snúa niður hérna og ef við viljum alvöru breytingar inn á þing þá er það eitthvað sem tekur tíma en við viljum að það haldi líka og þess vegna verðum við

föstum tökum og eitt af því sem við höfum verið að ræða er að boða til starfsdags þar sem við

allir þingkarlar og allar þingkonur og ræðum þessi mál opinskátt til að við horfumst í augu við vandann og hlustum á leiðir til að fara framhjá honum það er hárrétt sem sem

til alls snýst þetta um vald og andstætt því sem margir halda þá starfar fólk á Alþingi og þetta er fólk með mannlega bresti eru alveg sömu vandamálin í samskiptum fólks á Alþingi og jafnvel verri myndi ég segja ég held það

hreinlega algengara á Alþingi í einhverju formi vegna þess að þetta er valdastaða og það er svo oft í þessu starfi að maður rekst á einhver valdaójafnvægi sem er kannski fólki algerlega augljós við fyrstu sýn og það er svo ofboðslega mikilvægt það er lykilatriði fyrir fólk í valdastöðu og fólk í mismunandi félagslegum stöðum í samfélaginu

hópi skilurðu sem sem hefur einhver völd yfir öðru fólki fólk á alltaf að vera að spyrja sig í hvaða samhengi ertu að nálgast samskipti við aðra manneskju er líklegt að sú manneskja geti upplifað sín samskipti við þig þannig að ef hún geri ekki þinn vilja þá fái hún einhvern veginn að kenna á því

ekki umbunað rétt eða eitthvað þvíumlíkt þetta eru spurningar sem við verðum öll að spyrja okkur svo er þetta líka

við erum ekki bara að tala um völd innan störfum við bókstaflega við það að vera ósammála

þegar vel gengur

við verðum bara að finna finna þetta jafnvægi á milli þess að geta verið efnislega og málefnalega ósammála án þess að fara út í einhverjar lítilsvirðandi hegðun gagnvart fólki á grundvelli kynferðis og það er eitthvað sem ekki öllum virðist vera fært Andrés Ingi og Helgi Hrafn takk kærlega fyrir komuna til okkar við ætlum að fara að skipta yfir í menninguna gott kvöld tvær lestir puða taktfast milli liðinna og nýrra tíma á nýútkominni plötu Högna Egilssonar Högna sem hann segir hálfgert þar sem sögð er saga bæði samfélagsleg og ekki síður persónuleg við hittum Högna og fengum karlakórinn fóstbræður til að flytja eitt lag af plötunni platan var sex ár í smíðum og fékk því langan tíma til að gerjast þróast og breytast Högni vann að henni milli annarra verkefna sem hann sinnti á tímabilinu og tónsmíðar fyrir leikhús kvikmyndir og sjónvarp þegar ég og samstarfsmaður minn Atli Bollason vorum að velta fyrir okkur ýmsum háleitum spurningum fyrir nokkrum árum og vorum að finna fyrir ákveðnum titringi í heimssamfélaginu ef svo má segja þetta var í kringum tvö

tólf tvö þúsund og ellefu og við vorum að velta því fyrir okkur hvort það væri eitthvað sem sem gerðist í byrjun hverrar aldar og okkur fannst eins og væru einhver stef í loftinu sem væru að fara að umbreyta um leið horfðum við til baka um eina öld og vorum að velta fyrir okkur hvað væri fyrir hundrað árum sem hefði gerst

gerst þá var rússneska byltingin og fyrri heimsstyrjöldin og Ísland var í ef svo má segja svona nútímasamfélag

til rúms og sem okkur fannst afskaplega áhugaverð og

tvær báru grjót og möl og drauma frá Öskjuhlíð og Skólavörðuholti niður á höfn og byggðu upp höfnina og fyrir okkur var þetta urðu þessar lestar að hálfgerðri táknmynd fyrir fyrir Ísland á nýrri öld og þá um leið fórum við spegluðum við þetta á okkar þessi umbreytingartákn væru að finna í okkar nútíma þetta sem þú lýsir þetta eru vísanir í gamla tíma vísanir í sögu Íslands en hljóðheimurinn á plötunni er mjög svona nútímalegur ef svo mætti segja kannski

einhverju leyti ertu að stilla þessu upp sem andstæðum eða hlið við hlið hvernig nálgastu þetta já algjörlega og þetta eru svolítið tveir heimar sem eru að kallast á það er ákveðinn fornlegur blær yfir músíkinni svona endurreisnar

tónlistarsögu ef svo má segja aldagömul hefð og aftur á móti til að skapa svona þá er hérna svona nútímalegra jafnvel svona sem er þá eiginlega svona stillt upp sem hálfgerðum mismunandi karakterum á þessari plötu við fáum að heyra og sjá hérna brot af plötunni geturðu sagt okkur aðeins frá þessu lagi já lagið heitir er sungið af karlakórnum sem hérna sem er herna karlakórinn fóstbræður og þeir hérna koma fram á plötunni á ýmsum reitum opna plötuna með kórverki sem heitir andaðu og

sem heitir óveðursský og ásamt því að koma við sögu

eitthvað leikrit eða einhver svona kvikmynd

en ég hugsaði svolítið um það sérstaklega eftir á þegar hún

að mér finnst

sé hálfpartinn eins og vinnumennirnir sem eru að leggja lestarteinana og bera grjótið

horfi á þetta svolítið svona frá öðru sjónarhorni þá fór ég

hérna ætli kórinn sé sé verkamennirnir sem eru að syngja um nýja tíma og óveðursský hræðsla þú veist það er alltaf einhver svona átök og ótti sem fylgir umbreytingu persónulegri eða samfélagslegri og

í

í

í að

í